<hesitation> anda ka ko ŋiamam mi dun ana fandi, hewa ko ŋiamami dun sane. Huunde so a wanaa jiɗɗo ɗun sanne, laataaki giɗaaɗe maa banngal ñaandu fu. A tawan ñaamalla maa e mun ana fanɗi. <hesitation> ɗum wonaa ñaamdu am miin ka. Mi meeɗaa yiyde ɗum du, so goonga.